د دروازې قلف د کور په خونديتوب کې ډېر مهم رول لري، ځکه قلف د دروازې خلاصېدل مشکل کوي، فزيکي خنډ جوړوي او غل مجبوروي، چي ډېر وخت مصرف کړي تر څو دروازه خلاصه کړي. قلف ذهني تاثیر لري، کله چي غل یا بل څوک قلف ویني، نو ښایي فکر وکړي، چي، له دغه کوره تېر سي او بل هدف ولټوي. قلف نه یواځې فزيکي خوندیتوب زیاتوي، بلکې د خوندي اوسېدو ذهني ارامتیا هم ورکوي. <noise>